Mi hofnan mo mi yewta mo, mi yecchan mo moi on min, mi yecchan mo bo komi yidi be komi yida. kanko fu o yeccha am je mako.